يعني التكنولوجيا بالنسبة للولايات المتحدة يعني التكنولوجيا ،التقدم العلمي التجارة الالكترونية ، متطورة برشا ، أنك تنجم تنجح معناها وتعمل اي حاجة وتخدمها وتنجح ويشجعوا على النجاح وعلى الاستثمار والحاجات نتاعهم ، في منطقة في تونس زادة يأكلوا برشا ماكدونالد ، فهذايا هي يعني.